Krijimi i një ambienti shkollor përfshirës edhe mbështetës është jetik. Kjo përfshin nxitjen e komunikimit të hapur ndërmjet nxënësve, prindërve edhe mësuesve edhe zhvillimin e një politike të tolerancës zero ndaj bullizmit, me pasoja të qarta për ata çë e praktikojnë.